אלא קאן ענדי סאהב יצעאב עליו נעאס פיליל כנצוח אוול חאגה יבעד עלא טשלפונ ו שאשאט לפני מא יענס בוחד אלסהא על אקל, הד דו דיאליהם קיעטר עלא דמאג', כנקול ליה יג'רב יישרב שי חאגה דאפיה בחאל זעור ולא להלב, וייסמע שי מוסיקה הדיה ו דרורי ינקעס מן אלתפכיר לפני מייןעס כיתכבת אפקארו פי דפתר באש יפרג' אלעקל דיאלו רוטין אלילי אלאדיא קיסעד בזאף ו כנקד עליו יבקא מנטאזם פי וקט אלנום באש אלג'סם יתעד.